هذا سؤال صعب. برشة ناس يعتبروه أسوأ إذا ما حضرش حد في جنازتهم، لأن هذي نهاية الحياة، ويحبوا يكونوا محاطين بالناس اللي يحبهم. لكن زادة، عدم حضور الناس في حفل الزفاف يجرح، لأنه لحظة فرح كبيرة.